Hevitry diso mahakasiky rabosy, rabosy irô volanin'olo mavozo ran̈o zen̈y edy ai. Fa ankabeazan̈y ireo io ndraiky tsy tia, ran̈o marin̈y fa tsy jiàby. Sasan̈y am'rô zen̈y mety miseky, aviô rabosy zen̈y tsy mahatsapa fihetsem-pô zen̈y nefa irô ten̈a miôva zen̈y fihetsem-pô ndrô rabosy àby io. Misy lera zen̈y irô ravoravo, malahelo, meloko, mavozo ka zen̈y hevi-diso.